Pitumpulu. Pitumpulu ca pitumpulu sua pitumpulu telu pitumpulu pat pitumpulu lima pitumpulu enem pitumpulu pitu pitumpulu ciok pitumpulu alo alompulu. Alompulu ca alompulu sua alompulu telu alompulu pat alompulu lima alompulu enem alompulu pitu alompulu alompulu alo alompulu ciok ciokmpulu.